hér á eftir ætlum við að ræða við Jón Ólafssonn tónlistarmann í tilefni af degi íslenskrar tónlistar en við byrjum á þessu Rannveig rist forstjóri Rio Tinto segir að skemmdarverk sem unnin voru á heimili hennar og bílum sumarið tvö þúsund og níu hafi haft djúpstæð áhrif á hana og fjölskyldu hennar hún segist sannfærð um að hún hafi verið tekin fyrir en ekki aðrir forstjórar í áliðnaðinum af því hún er kona sjálf hlaut hún langvarandi sár í andliti vegna sýru sem skvett hafði verið á bíl hennar að nóttu til Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræddi við Rannveigu þetta var í ágústmánuði tvö þúsund og níu og við vorum í sumarfríi öll fjölskyldan og vorum heima maðurinn minn

vaknar um morguninn og fer niður að sækja blöðin ætluðum að fara að fá okkur morgunkaffi og svona þá áttar hann sig á því að það hefur eitthvað við förum niður og sjáum það að það er búið að setja mikið af grænni málningu á húsið og við innganginn og síðan var einhver skrýtin lykt og bílarnir litu mjög skringilega út og svæðið svona í kring þannig við áttum okkur ekki alveg á því strax hvað það var og hringjum í lögregluna náttúrulega

ég opnaði bílinn

sem var svona eins og lakkið væri að hluta til uppleyst en það var allt þurrt þannig að við sáum ekki

þetta væri sýra ég opna bílinn og í hurðarfalsinu hefur greinilega verið vatn þannig að það var sýra sem var í það komu dropar í í andlitið á mér og ég fékk sár af þeim ég var nú heppin að fá þetta ekki í augun en ég fékk sem sagt sár sem ég átti í dálítið lengi í andlitið af þessu

málningin af bílunum það leystist upp allir gúmmílistar og rúðurnar það var málað síðan með mjög sterku lakki sjálfsagt í grænum lit þetta átti að tengjast eitthvað umhverfismálum og það stóð hér býr illvirki þetta var málað á veggina og sérstaklega undir gluggana þar sem börnin sváfu svolítið eins og það væri búið að stúdera húsið þannig að þetta var býsna alvarleg árás sem var gerð þarna hver urðu eftirmál af þessu hvað hvað hvað gerðist í kjölfarið þið hringduð á lögregluna já lögreglan kom það kom lögreglumaður og síðan kærði ég þetta og málið var fellt niður ég kærði þann úrskurð og það var líka fellt niður og eftirmálin urðu þau að við glímdum eiginlega við þetta sjálf með okkar mínum vinnufélögum í Straumsvík og síðan brást Rio Tinto mjög vel við þessu það sendi úr sumarfríi sinn

sem hafði verið í starfi frá nítján hundruð sjötíu og þrjú og séð um öryggismál Alcan og þessara fyrirtækja í

Kanada og Vesturlöndum og þeir höfðu aldrei séð neitt viðlíka þannig að honum var mjög brugðið og þeim

komu og aðstoðuðu okkur finna út úr því hvað væri hægt að gera og hvernig væri hægt að koma í veg fyrir svona lagað þetta var mjög óvænt og mikið mikið högg þetta var heilmikið mál að hreinsa þetta en það tókst á endanum að gera

það að ná þessu lakki af og þessari sýru það varð að fara í heilmiklar aðgerðir á húsinu og þetta var tjón upp á margar milljónir fyrir utan áverkana í andlitinu já og fyrir utan áverkana í andlitinu og fyrir líka utan áhrifin á það að ráðast svona á heimili við vorum með

barn á

og síðan bara barn heima yngsta dóttirin var var held ég átta ára þannig að þetta var mjög gasalegt að eiga við þetta á eftir gagnvart fjölskyldunni og síðan bara gagnvart vinum og nágrönnum og annað að svona skyldi geta komið fyrir á Íslandi hvernig leið þér sjálfri ég er náttúrulega búin að glíma við ýmsar árásir í gegnum árin þannig að þetta var nú sú

svæsnasta þannig að

var auðséð að þetta beindist að mér og það sáu það allir úr áliðnaðinum að ég var valin af því ég er kona það var nýbúið að virkja við Kárahnjúka og þetta var greinilega verið að höfða að einhverju leyti til virkjanaframkvæmda og slíks manni virtist það með þessum texta sem var skrifað og slíkt það var líka ráðist á heimili forstjóra Landsvirkjunar

og forstjóra Orkuveitunnar en ég var eina konan sem stýrði álfyrirtæki og þess vegna varð ég sjálfsagt fyrir valinu og þetta var alvarlegasta árásin já þetta var alvarlegasta árásin og ég hef aldrei komið nálægt stjórnmálum eða verið í stjórnmálaflokki þannig að ekki var það einhver slík tenging þar hvað finnst þér um það að lögreglan hafi látið málið niður falla mér finnst raunverulega bara almennt í þjóðfélaginu að það stóð enginn upp gegn þessu þetta tókst þessum aðilum sem voru að verki í þessum hömlulausu aðgerðum að hræða ansi marga þannig að lögreglan og Alþingismenn og þeir sem hefðu átt að bregðast við og standa uppi gegn svona þorðu því ekki af ótta við kannski að fá svona sjálfir þannig að mér fannst

í þjóðfélaginu og menn bara lögðu ekki í málin vegna þess að það er mjög skrýtið að svona árás skyldi ekki vera tekin föstum tökum og alvarlega mér fannst mjög merkilegt að það var stór samkoma hér í fjarlægum löndum en enginn skyldi mótmæla þegar hún var gerð hér upplifir þú það á einhvern hátt að þessi bæði árásin

sjálf og viðbrögðin við henni eða skorturinn á viðbrögðum við henni stafi af því að þú ert kona

flestir í kringum mig og þeir sem voru í áliðnaðinum á þeim tíma upplifðu það

allir aðrir þannig þannig að það fannst það öllum frekar augljóst sko vegna þess að þetta beindist ekki að öðrum álfyrirtækjum það var bara ég

tekin fyrir þannig að það fannst það nú öllum frekar augljóst hefur hefur þessi árás

breytt einhverju um hegðun þína og viðhorf í lífinu já maður breytir auðvitað viðhorfum og þróast og þroskast við

þetta var auðvitað mikið áfall og þetta var svona já líka bara áfall að sjá að það var enginn sem stóð upp og stöðvaði þetta eða kom í veg fyrir gerði einhverjar aðgerðir í því að finna út hvernig þetta gat gerst og og taka á því það fannst mér líka vera talsvert áfall og ég held að eins og þeir hjá Rio Tinto urðu mjög undrandi á að lögreglan skyldi bara fella þetta niður þetta var það alvarlegasta sem þeir hafa nokkurn tímann séð hér í nágrannaríkjum okkar og voru mjög undrandi yfir því að þetta skyldi

viðgangast hérna upplifir þú þetta sem hluta af viðbrögðum við hruninu hruninu alveg beint nema það að áliðnaðurinn kom dálítið vel undan hruninu miðað við aðrar greinar

óþol gagnvart því en ég held að það megi segja að þarna voru kannski ákveðin öfl nýtt það hömluleysi sem viðgekkst í þjóðfélaginu og þá hræðslu að bæði yfirvöld og lögreglan tóku ekki á þessum málum mér finnst að við ættum að athuga það sem þjóðfélag að reyna að sameinast um það að það sé ekki í lagi að beita árásum eða sýru eða fara heim til fólks mér finnst að það þurfi að skoða það

í þjóðfélaginu að svona ætti ekki að vera liðið þessi metoo bylting er mjög þörf og tímabær þannig að ég held að það sé ágætt að menn átti sig á því að það er alveg kominn tími á að konur sé meðhöndlaðar með sama hætti og karlmenn ég ætla ekki að óska körlunum að þeir séu meðhöndlaðir með sama hætti og konur

að sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu var ítarleg rannsókn gerð á máli Rannveigar í tengslum við önnur skemmdarverk sem unnin voru á þessum tíma ekki hafi tekist að upplýsa málið og sýna fram á hverjir hafi framið skemmdarverkin og því hafi rannsókn málsins verið felld niður en þá að allt öðru í dag fékk Jón Ólafsson tónlistarmaður heiðursverðlaun dags íslenskrar tónlistar Jón hefur komið að gerð hátt á annað hundrað hljómplatna ýmist sem höfundur

flytjandi eða upptökustjóri hann er kominn hingað til okkar velkominn Jón og til hamingju takk fyrir þú ert búinn að starfa sem tónlistarmaður hátt í fjörutíu ár þetta hljómar fyrir peninga á böllum og ég er fimmtíu og fjögurra ára þannig að

langur tími þetta er mjög langur tími og maður er bara

þróast í þessum bransa hvað hefur þróast helst hvernig hefur líf tónlistarmannsins breyst á þessum tíma mér finnst það hafa breyst til hins betra tæknin orðin miklu meiri tónleikar hafa tekið við af böllum þannig að vinnutíminn er er betri fólk eyðir miklum peningum í tónleika

þannig að tækifærin eru víða mér finnst fagmennskan hafa aukist á öllum sviðum bæði meðal tónlistarfólks og tæknimanna eru ekki líka aðstæður öðruvísi ef þig langar að verða tónlistarmaður í dag þá

þína eigin

rás og þú getur bara sent lag frá þér á morgun jú jú jú þetta var ekki hægt þá nei maður var alveg rosalega fegin í gamla daga

að fá

birt einu sinni í sjónvarpinu þá fór maður bara út um kvöldið og datt í það

það sé mjög erfitt að ná í gegn það er svo mikið í gangi það eru ofboðslega margir

til dæmis

í raun og veru fátíð í dag það kaupa sér mjög fáir plötur nema svona áhugamenn um vínyl og kannski eldra fólkið

allt komið á Spotify hefur það komið illa við tónlistarmenn það hefur komið illa við marga tónlistarmenn það eru ekkert mörg ár síðan einstaka listamenn á Íslandi gátu bara haft verulegar tekjur af

öll lögin sjálfir seldu tuttugu plötur fengu nokkrar milljónir í höfundalaun það er farið þannig að nú þurfum við bara að vera duglegri að spila og tekjurnar koma núna aðallega í gegnum tónleikahald má túlka það þannig að er meira hark að vera tónlistarmaður í dag en áður

finnst mér þetta minna hark af því að þetta var svo mikið hark maður varð að spila alltaf á böllum þar voru þar voru tekjurnar í gamla daga og það þýddi náttúrulega ferðalög og óreglulegur vinnutími vaka til fjögur á nóttinni og síðan að reyna að sofna og það var reykt inni á öllum vinnustöðum þannig

kom heim og þetta var svona þetta var mjög sérstakt vinnuumhverfi og hljómsveit

en við spiluðum alltaf á böllum því þar voru peningarnir en nú getum við verið á tónleikum og

miklu betra svo finnst mér tónlistarmenn í dag almennt víðsýnni en í gamla daga nú bara spila allir með öllum og það er ekkert tiltökumál það er að segja bara Högni spilar einn daginn með Sinfóníunni og svo kannski daginn eftir með Baggalút eða já já nákvæmlega í gamla daga hefðirðu ekkert séð einhvern pönkara spila en núna bara gera menn það sem þá langar til og það segir enginn neitt við því þegar þú horfir svona yfir farinn veg já svo ég orði það þannig hvað hefur verið svona skemmtilegasta tímabilið

í Nýdönsk þú ert búinn að vera í sálinni hans Jóns míns Bítlavinafélaginu já sko bítlavinafélagið og sálin og þessi böll og þetta í gamla daga þetta var skemmtilegur tími þarna var maður mjög ungur og kannski svona já voru skemmtileg þetta var var svona smá djamm sko en svo færðu leið á því ja svona tónlistarlega séð þá finnst mér bara dagurinn í dag æðislegur af því að nú má allt einhvern

svo gaman að vinna með þessu unga fólki sem að mér finnst bera virðingu fyrir okkur sem á undan komu þannig að mér hefur aldrei fundist skemmtilegra að vera í tónlist heldur en akkurat núna árið tvö

þú hefur hvað ert með fjörutíu ár þrjátíu og sjö já þrjátíu og sjö við skulum ekki bæta of miklu við ekki gera mig níræðan nei þú hefur fjallað um tónlist frá ýmsum sjónarhornum varst með sjónvarpsþætti hérna sem áttu að vera sex þættir upphaflega en urðu sjötíu af fingrum fram er það eitthvað sem þú saknar í dag um tónlist og tónlistarmenn já

verið að fjalla um plötur og einstaka menn svona

í útvarpi mætti afla sér meiri upplýsinga um tónlistina sem það er að spila lögin sem það velur fyrir okkur og segja okkur hverjir semja lögin og mér finnst að það þurfi svona aðeins að passa upp á skráninguna og segja okkur hver samdi þetta lag

mér finnst það bara svona sem höfundur þá finnst mér það skipta máli nákvæmlega þú færð ekkert leið á þessu nei ég skoða

á sunnudögum ég veit ekki út af hverju eins og ég sé alltaf að leita mér

níu til fimm vinnu en ég held ég verði bara í þessu þangað til ég ég held

takk kærlega fyrir gott kvöld jólatónleikar Baggalúts eru orðnir fastur liður á aðventunni hljómsveitin heldur átján jólatónleika í ár og er uppselt á þá alla þeir félagar segjast alltaf finna þörf hjá sér til að gera betur en í fyrra og í ár

var brugðið á það ráð að flytja inn blöðrulistamenn alla leið frá Japan til að hanna og blása upp heila sviðsmynd í Háskólabíó Bergsteinn kynnti sér málið maðurinn sem á plötufyrirtækið vildi bjóða okkur út að borða og risastórt blöðrutré bara úti svona útilistaverk og ég sneri mér að stelpunni sem hefur verið að aðstoða okkur þarna lengi og sagði að við yrðum að finna út hver gerði þetta hún var reyndar alveg tvo mánuði að senda mér ég var alltaf ertu búin að finna

hún var reyndar alveg tvo mánuði að senda mér ég var alltaf ertu búin að finna þetta

aftur þannig að þeir sendu okkur nokkrar tillögur að báðu um teikningar af Háskólabíói svo sendu þeir okkur tillögur bara

kæmi einn og myndi hjálpa einhverjum eða eitthvað svona fyrsta var að þeir þurfa að vera tíu ég sagði nei baggalútur mun aldrei samþykkja tíu Japani hérna í vinnu flugu yfir fóru í hvað tuttugu og fjögurra tíma ferðalag komu síðan bara mjög morguninn eftir og byrjuðu að blása reyndar sko þá spurðu þeir eru ekki einhverjir

eru ungir Íslendingar að reyna fyrir sér í þessu og mér fannst kjörið að koma þeim síðan bara saman þannig að þeir eru búnir að vera að hjálpa til hérna við erum í viðtali við erum alveg nokkur sko það er svona ég myndi segja tíu talsins já þetta þetta var dálítið eins og námskeið sko vanalega þegar við erum að gera skreytingar

þá er það í mun minni sniði bara eins og einn

eða svo en þetta var alveg heljarinnar verkefni sko þetta var vel skipulagt hjá þeim og þeir voru með bækling og vissu nákvæmlega hversu margar af hvaða blöðrum færi í hvað og hversu langan tíma myndi taka og þetta hélst alveg á áætlun litríkar og skemmtilegar og svo er líka gaman hvað það endist stutt bara eins og ef maður málar málverk þá getur það verið í mörg hundruð ár en blöðrurnar endast bara stutt svo maður þarf að kunna að meta þær á meðan þær Kiddi fær sem fyrst þegar allir heyra

þetta verður aldrei þetta verður aldrei fyrr en Kiddi er búinn

veit af er hann búinn að öllu upp tala við þá sem geta gert þetta og það er búið

ekki enn fengið að vera með Parísarhjól hérna ég vildi hafa Parísarhjól hérna og svo selja sérstaka miða í

það verður á næsta ári kannski